Kakiri ntɨ lasonce dɨvɨ ntotó nɨ ne la siete e a mañána toto ntɨ ne dɨvɨ ka ñaakídi váꞌnɨ ne ñaꞌa kini kakui a ntɨ úꞌvi dɨkɨn ntɨ́ ña xa.